Maro zany karazana akanjo ein! _x000D_ Akanjo zao ohatra nenakay ity zao ein! <hesitation> akanjo t-shirt bokotra mivaky ampovoany vy; de misy koa izy io pôlo ein! _x000D_ De misy izy io t-shirt tsotra! bakeo tonga de malaza aminay zao zao: misy oversize zay eo: nenay tanora, tanan'ny raha io somary lavalava tsy hainao karakôry